जे उन्द्राने लोहे जे तीनरा गोड़्डा ये घोर नो तोस्या गोड़्डा बनाईन। लोहे जे मगरमच्रो ती नदी किनारे जे काई गोड़्डा कुदिन लोहे। जे केकड़ा ने ये सूब घोर सा ने ये काई दोर कुदिन लोहे मां जे गोड़्डा ने बनाई। रो ती तीनरा अपनो देख जे ती। अपनो जा जे तीनरा पुछल पुछल ती चे तीनरा दोरें भराई जाई।